د څښاک ډولونه دا دي. پیسي، فانتا، سپرایټ، کوکاکولا، سیون آپ، مرانډا، ټېپ ټاپ. تېنګو، ریفرش، کرش، ډېو، مېن ډیو، اېرېزونا جوس. جېنسېنګ انرژي، ریډ بال انرژي، راني انرژي، کانادا ډرای، جینجر واټر، لیمن جوس، د میوو جوس او اوبه.